Ndeɛ mempɛ adidibea kɛseɛ kɔ o firi sɛ wɔɔkɔ hɔ yi sɛ wonni sika a, wɔntim ntɔ hɔ aduane. Afei so aduane no ne deɛ, hɔ no sɛdeɛ bɛyɛ ne ne koraa no, ɔnyɛ dɛ. Wobɛhu ne wode wo sika nyinaa akɔtɔ nti ndeɛ nhu ne sɛ ɔyɛ sikasɛeɛ nti nnya nsika a memfa nkɔ adidibea sɛ meekɔtɔ aduane da. Saa sika no, mɛtim aakeka abom ara de anoa aduane ne bi wɔ fie. Mamfa annoa aduane bi wɔ fie a koraa a, mɛtim de ayɛ ade foforɔ nti ndeɛ adidibea kɛseɛ pa ara deɛ, nsika ɔnkɔ hɔ da.